gott kvöld þegar þið lesið á umbúðir utan um matvæli og fæðubótaefni

þar sem verið er að fullyrða eitt og annað um næringargildi og heilsusamleg áhrif vörunnar þá er verið að plata ykkur í helmingi tilfella samkvæmt rannsókn

það eftir smástund en fyrst ætlum við að ræða um þessar ríflegu launahækkanir sem forstjórar margar stórfyrirtækja í landinu hafa fengið að undanförnu þær hljóta að boða gott fyrir launþega í landinu eða hvað Ragnarsson formaður félags vélstjóra og málmtæknimanna velkomnir Guðmundur þú hefur gagnrýnt það harðlega að Eggert Þór Kristófersson forstjóri n eins hafi fengið

tæpar sex milljónir á mánuði þú ert í stjórn lífeyrissjóðsins gildis

við séum að nota þetta fyrirtæki sem dæmi

í stjórn lífeyrissjóðanna og lífeyrissjóðirnir hafa undanfarin ár verið að leggja áherslu á það að þessi fyrirtæki móti sér ábyrgar eða stefnur og fari

eftir þeim í takt við það það er kannski þó að þetta fyrirtæki sé

í frontinum eins og ég set fram í dag þá sendum við skilaboð á hlutabréfamarkaðinn til allra fyrirtækja þessi skilaboð sem þú vilt senda eru þau að selja hlutabréf lífeyrissjóðsins í fyrirtækinu ég er bara að benda á eina leið sem við sem fjárfestar siðareglur okkar ef við getum orðað það svo sem við setjum fram ég vil meina það það sé búið að ofbjóða almenningi í landinu og og við sem ábyrgir fjárfestar eigum þá að beita áhrifum okkar eins og við getum fyrirtæki sem lífeyrissjóðirnir eiga í

sé skiljanlegt að að þær vekji upp heitar tilfinningar og umræðu í samfélaginu sem það

gert þetta hjálpar ekki

og verkalýðshreyfingunni á þeirri vegferð sem við erum á núna sem byggir fyrst og fremst á því að auka kaupmátt í gegnum stöðugt verðlag til langs tíma upplýsingar og upphlaup sem þetta eru okkur erfið

að selja þessa stóru mynd en það er hins vegar þannig að þegar við horfum yfir stóra sviðið sjáum við að þetta er í raun ákveðið að mörgu leyti ef við horfum á stærra mengi stjórnenda hafa þeir lækkað hlutfallslega minna en meðallaun í landinu frá tvö þúsund og fjórtán þannig að því fer auðvitað víðsfjarri að þetta sé þróun sem eigi sér stað alls staðar í atvinnulífinu en ég ætla ekkert að draga dul yfir það að umræða sem þessi og það er mjög skiljanlegt að þetta vekji upp þá miklu umræðu og tilfinningar sem við verðum vitni að þessi misseri hvaða áhrif munu þetta hafa við samningaborðið þegar samningar eru lausir næst mínu baklandi eða mínu umhverfi því

að standa í miklum fundahöldum í aðdraganda þess að taka afstöðu til þess að láta kjarasamninga standa eða segja þeim upp þessi umræða er mjög sterk okkar fólks og ég tek undir með Halldóri nú förum við eins og hjá v m að setja saman okkar samninganefndir

þær sem móta stefnuna um kröfurnar og það sem menn ætla að gera tími núna með haustinu mun varpa þetta fram þetta þetta auðveldar okkur ekki vinnuna og ég skil það ósköp vel að mjög illt og menn setja sínar kröfur og sín laun í eitthvað samhengi við það sem er að gerast þarna og ég

fyrir sér hvað þið eruð að hugsa nú ertu kominn hér fyrir hönd atvinnurekenda þetta er fólk sem er til hvernig dettur forstjórum í hug þessa dagana að gera þetta ég held varðandi möguleg átök á vinnumarkaði

við eigum alls ekki eins og ég hef látið hafa eftir mér að gefa okkur það að átök séu fyrsti kostur þetta fólk ætlar ekkert að fara þegjandi inn í þessa samninga

en Einar þetta hvað er til skiptanna og hvernig við skiptum því við verðum að vera sammála

það þýðir ekkert að fara áratugi aftur í íslenskri hagsögu en

en getið þið setið hér og sagt

í átakahefð fyrri tíma en hækkað síðan launin hjá forstjórum um um milljónir á mánuði ég get alveg tekið undir

erfitt er að verja og ég ætla ekki að gera hér en við verðum líka að vera sanngjörn í okkar nálgun

að horfa á þetta hvernig þetta hefur verið að meðaltali hjá stjórnendum fyrirtækja eins og ég benti þér á og eru tölur frá Hagstofu Íslands þá hafa stjórnendur heilt yfir sýnt þá miklu ábyrgð sem við krefjumst bæði af launamönnum og

gæti hófs þegar kemur að eigin launakröfum og tölurnar

þið eruð verkalýðshreyfing þið eigið fulltrúa í lífeyrissjóðunum ykkar fremsta skylda er að ávaxta fé sjóðsfélaga ef þið seljið hlutabréfin er það með hagsmuni sjóðsfélaga að leiðarljósi nei nei ég get tekið undir það og það þýðir ekki að bera á móti því að auðvitað ertu beggja megin varðandi það að gæta hagsmuna þess

í stjórninni að ávaxta sjóði eins og hægt er til að tryggja

sem bestan lífeyri en þessi hugmynd er

skrípaleikur

nei

sko ég held að ef við horfum á stóru myndina varðandi það hvaða afleiðingar þetta gæti haft inn í

boðskapurinn sem ég er

við höfum við getum með því að reyna að senda skilaboð

fólk sem hefur unnið á vettvangi stjórnar s

og meira að segja fyrrverandi framkvæmdastjóri

var þá Þórarinn þannig að þeir eiga alveg að vita hvað þeir eiga að gera þannig að ég segi fyrir mína parta það sem ég er aðallega að benda á við höfum þessa stöðu félaga mína að mótmæla mótmæla mótmæla

við höfum líka stöðu til að aðgerðir til að láta hlusta á okkur það er meðal annars þetta senda bara skilaboð í þennan markað hagið ykkur eins og fólk og takið þátt í

eins og Halldór kom inn áðan að búa til einhverja einhverja umgjörð í samfélaginu

nálgumst einhverja sáttalausn og það hlýtur að vera allra hagur ég held að sú nálgun að lýsa yfir að lífeyrissjóðir eigi að selja eignahlut sinn í félögum

sé afleit nálgun og hvað þá að lýsa því yfir

að þetta samtal milli lífeyrissjóðanna myndu eiga sér stað annars vegar í gegnum starfskjarastefnu þessa fyrirtækja og hins vegar í gegnum hluthafastefnu

það yrði byggð einhvers konar brú á milli annars vegar

held ég líklegasta leiðin til árangurs í þessu en aðalatriðið er þetta allir verða að sýna hófsemd í

kröfum stjórnendur fyrirtækja líka Halldór og Guðmundur nú tölum við um neytendamálin

fullyrðingar eins og að tiltekin vara sé góð fyrir hjarta eða við gigt eru ekki leyfilegar og ekki má segja að vara sé próteinrík nema hún innihaldi að minnsta kosti tuttugu prósent af orkugildi vörunnar þrátt fyrir það eru slíkar lýsingar notaðar við að auglýsa ýmsar matvörur og fæðubótarefni þetta kemur fram í skýrslu Matvælastofnunar sem birt var í dag en af þeim fullyrðingum sem skoðaðar voru reyndust ríflega helmingur ekki í lagi það er blekkjandi

fyrir neytendur eða jafnvel ólöglegar Grímur Eggert Ólafsson

vörur voru þetta sem þið skoðuðuð við skoðuðum almenn matvæli kjöt fisk grænmetisrétti

ekki eða innihaldi þau í skertu skertu magni ef þú segir að vara sé

að þau virku efni sem varan inniheldur

hafi jákvæð áhrif á á heilsu

inniheldur náttúrulegt Omega þrjú og ríkt af próteinum við sjáum að

ekki í lagi í þessum flokki já það stemmir það var yfirleitt vegna þess að vörurnar höfðu leyfi til að bera fullyrðinguna en uppfylltu kannski ekki skilyrðin til að bera þau það

ekki nóg af næringarefnum eða fullyrðingar eins og bætir meltinguna og kemur jafnvægi á hana sem er kannski auglýsing sem margir þekkja þetta hljómar kunnuglega þetta er sem sagt sem kallast almenn fullyrðing

það þarf sértæk fullyrðing að styðja svona almennt orðaða fullyrðingu

bæti meltinguna nema þú sért með einhverja

þarna erum við að sjá meira af þessum vera á lista yfir leyfilegar fullyrðingar

megi nota þær listinn fyrir næringarfullyrðingar er tiltölulega stuttur og einfaldur hann er bara sem viðauki við reglugerðina en þegar það er búið ákveður framkvæmdastjórn

vanalega fylgir þeim

sem matvælastofnunin leggur til og þá fara þær á lista yfir leyfilegar fullyrðingar og með með þá ákveðnum ákveðnum skilyrðum má má þá ekki segja að

það sé gott fyrir hjarta og æðakerfið er bannað að segja það þó það sé hugsanlega gott fyrir hjarta og æðakerfið

listinn er sem sagt á netinu þú getur fundið hann inn á flett upp tilteknu næringarefni og hvort að draga mjög víðteknar ályktanir af þessum niðurstöðum en vissulega gefur þetta vísbendingu um að ástandið sé ekki gott og gæti verið betra þannig að að hafa varann á já einmitt þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós kastljósi er þá lokið í kvöld

við minnum á í menningunni hér eftir örstutta stund verið sæl